E lu a nu m ta ba fam é na daa si m na bee kwa mya m da daa kwata m na bee kwa é maa maa nu m bee lu nee é ɛrɛ ba nu dɛɛ mɛ muɛ m dap si m lu nee ɛrɛ ba nu <hesitation> a le m nɔr aa ba nee m da si m bee kwa nya é a le nyor dee a ma kèn m bee sitama é zii compini ba kerɛ intell é Nigeria and sor m bee sitam a yah nu m bee so ɛrɛ tam bɛ bee kɛrɛ é riga nork é loo sitam nɔr maa é bu ship and m lu nee é m bee para lo nu sa si doowo m <hesitation> é bu fa é m bɛɛ si tam amia kèn ɛre ba nu é dana kpugoro é bɛɛ su sia tam nɔr dana kpugoro lu bɛɛ su kuma kèn ba ɛɛ sitam da naa é kpugoro sia é kèn ba ɛɛ sitam da naa é kpugoro sia é kèn ba ɛɛ sere lu gara pya nu é bɛɛ si é bee ãã nee lo kèn é si ned pya ba le nɔr maa ba su a bara ba su kuma dorna dorna si é kèn bɛɛ dɔ gih nu é ye si nee tam é kira nya ama kèn m <hesitation> akpo nu a bee bɛɛ nya m bee si tam loo ɛ pya pya nu é ɔp fa é nor dee lu m na bee doo fo nu m bee fo. But si ta mmé kenekèn ama m bee si m ɛrɛ maa maa ba tom o doo m bee oo nu oo nu loo si kèn du o gaa é pya nu a yɛrɛ loo si kèn du yaa é pya nu a yere loo o yaa a san a dé o yaa pya nu a ɔn o yaa maa a ɔn o yaa é pya nu ba wɛɛ yɛrɛ loo é nua dé sa sor yɛrɛ bu loo o ɛgih tin bu loo o yira baa pya ba oo nu é pya bɛɛ yaa nu sor ba wa nee oo su kèn o bɛa yaa doo ah é sa wa su loo le o oo sa mue kɔ inu yii nor sa naa lu o zii nee a lo du nee lu ké loo lo dorna nee a loo du nee kpo du a lɛɛ ba kèn o bagara oo lɛ ah ba doo é nu ale nee kèn a lu du kia doo ah kèn nor na e nor naa yaa yɛrɛ loo doo lo o muɛ aa nu o yaa yɛrɛ yɛ o mue lo a le o yaa yɛrɛ ye loo o mue lo aa loo dorna si yaa yɛrɛ ye sor waa yɛbɛ ɛɛ sa gba yebe ɛɛ gba borgene o oo ɛrɛ ba nwe aa bu o su tee é a tup é lala é kèn o kpuugeh loo lo kpugi ale o su loo kpugi ah sa su sia wɛɛ serɛ é kèn ba wɛɛ kumgeh loo tɔ kpugi sor é lua a ta zua o doo zua loo kpan pya nee a lo sua loo o su a loo kpugi ɛp kpan nu o ɛrɛ lo o tup tɔ o tup tɔ lee bu lo ii-wa sa o sia ii-wa o ii-wa lɛɛ bu lo waa ɛrɛ wa o kpoa pya o nwii o yɛrɛ ba ne pya owuga. O doo kpa nu é do kɔ bee pya a biri bee é le pya nee a yii lo a le sor lo so tɔ bani o kpe é ba bee kpe le tɔ bari ah bɛga doo nee a vura du é sa lɛ bu sor waa iha tɔ bari o doo bani yaa kɔ mɛ bari é yɛrɛ ba kɔ ma ni-ee a ma kèn ma a lo o le yɛ zii pya ba le dum nor-we i le bu ama ah wo kèn naa waa ba lo a tɔn nor bee kɔ maa maa pya myzon é ale yoora ya ba naa tɔn aleale sor é odoo <hesitation> o du waa uura ama kèn o sere é kèn é o kwa buh so that ɛra ba nee é alu o tɔ sa kɔ emib bee nu a nee dap yii nor bee kɔ lo o aa lo laale é sa zii nee kia lu sa su or zii nee kia yii loo é sor a naa su nu sa o kɔ a su nu é doo kɔ o kpee kpugi o waa bee ɛm-ma dee akpé é kor kɔ waa ye biu é la lu bee kɔ sor é o kwa bore lo nu ah ya a doo kɔ ɛrɛ ba nee da yip o mi sa naa da yii o loo m lo ne a kèn ma sor a naa dap yii o loo ah dorna dɛɛ nee ɛrɛ na lorgor a kɛɛrɛ kɔ é hia é si wɛɛ yip nu é lo nee é o bee ɛmama dee kɔ ma ma bee dap yip o nu aya nor nua bee a lo o aa buro a loo nli lɛɛla lorgor nu é a lu ue biu ne yu ye a doo kɔ mɛ nu a lo doo doo bii bii a ne doo doo nu uura du ama ale doo doo nu fo nu ama kèn mɛ a gbi nu é a su sor é ne sor é ne sor é ne sor buabee su tere loo é sa doo so that. A loo dɛɛ dum é nee a lo dɛɛ kii kii si loo o lu nee o si a kpo lu ɛrɛ ba nua waa doo doo kɔ waa kii tɔ ne wɛɛ bara nu doo kɔ waa kpea a loo ue nee pya nee doo kɔ mɛ pya nee ale ah nwa-dee é bɛga doo nee a bee si a kpo doo kɔ loo i na yɛ pya nee m pya nee ba yɛrɛ a ka loo bɛga nee é a su ɛrɛ ba nua doo é saa yɛrɛ bu akɛɛrɛ a doo kɔ mɛ pya nee ba ɛrɛ a nwa dee loo é doo kɔ mɛ ɛrɛ ba nu waa doo mɛ a lu nee é a naa ɛrɛ sor ne lorgor nee sor dee a yira o aa tɔ o kii wɛɛ doo a lo doo nu sor o obia si lu o obia si yii tɔ bu ettɛɛgaloo lo o mue zii o dé lo mue zia o dé ka bee a maa o yɛrɛ ba yɛ nee pya o nuga o yɛrɛ ba wa nee kèn bue waa tɔn o tɔn lɛɛlɛ loo yii ye gbo o sua kèn o yii ye gbo doo kia ou kia ɛra sor ɔɔne o sua kèn o kia doo o sua kèn o yii pya nee doo nyor bee yira ya m kèn i wɛɛ ɛm-ma dee doo nu yira ya a do dee doo a nya wo ama kèn yira ya é lua kɛɛrɛba ni-ee o da kɔ nee uuh é nyor ii-ɛɛ o da kɔ nee uuh é tèn ɔɔee oda kɔ lua nee uuh a lua dee o sua nu a fɛ sor a lo aa lo kèn sa si ali o bip sa kɔsck e nor a li mi a sira é lɛɛ wa pya mi a doo ama a sira ga scl mɛ pya mu a sira é nu a lo bee su nua sua nua é sor é o tere o sua <noise> kɔ nu a sira ama kèn é nor a nna ue ah E nee nua sa a lo da tɔn lɛɛlɛ so a doo, kɔ mɛ maa yira ya é kèn i le doo a ma kèn m yira ya kɛɛra kɛɛra ba pya nee naa sua kèn a tɔn dum doo, ba kɔ mɛ kèn nu dum doo, na ma kèn pya nee naa sua ken a tɔn dum doo, ba kɔ ken nu sira doo na ma ken pya nee naa sua ken a tɔn dum doo ba kɔ aa é nor a nua nu sora doo a ma ken seh but lo a loo tɔn kaana dum tɔn ken aborloo doo yii tɔn sor yii tɔn o yii a loo tɔn ma ken sor ma ken lorgor mi maa nu a doo wo na ɛrɛ a baa kpo nor but aba sor o lu nee a lo laga laga nee é waa kia gah aya a dee nyo-ee waa da kɔ wa uu-ih doo ken a bee sira doo ma ma <hesitation> ue naa le loo ken bue é lorgor ue naa sira a loo mɛ ue ten sa a yii loo siga su ba sa su kɔnme ue yaa loo waa ba kii bu bue ba ɔn mii tega dee ba ɔn mii bɔn mɛ ah dee doo gih kerakera bee nu ba lagii gah kii kan pya wa nee le sor onyor e-ee ni lo a kɔr o sua ko lo ni é yɛrɛ sang bu dorna nee a sua daa zii bee nu nyor-we a nwa-wo na le doo ken ya wɛɛ ɛm-ma dee doo é nyor-ue ama ken a lua norue é alu kee kee ba sa su tɔn ma norue é lua norue é osu gboe gboe wo su tɔn ma noure é nwa noure é waa kia o ap ken o kia doo norue é lua norue é ɛp gi nee o yii kooh norue é ina manue <hesitation> ken nor le doo naa le ye be ken o ina nor dé zia siga nee su oo zaasi siga nee sua kɔ nu naa sua kɔ nu a dee aya mɛ yire ue loo i nyon ee-ni. So nyorue ole doo aya wo naa le foo idu ken ali ɛn-ma dee doo a hi lo e mua dee e-sa rɔn é ken abor ho doo a lu nu i don e bɛga doo ko mɛ inyor iree no mɛ a ɛrɛ bu rja ba bee aa kem so kera kera ken ɛrɛ suga ner aso da a obua so ɛrɛ siga nee a su sa a naa oboa so ɛrɛ suga aso sa asu le mi nua ɛrɛ suga na naa so sa suaa su le nu nua ɛrɛ soga nee aso sa kobe nyor inee ni a ɛẹ ɛrẹ nee sa o kpoge loo o sen-kan hu e sor o\o bee dap na aa tɔn o hi nee eo baa barami de lo glebnee a susa a kpooge loo ate auva nyor ye kenton iɛɛɛɛ dee o lu dee e-akpo e-kii ken o hi nee e-o wɛɛ aa dee bara maa nu maa mi a doo kɔ e-nee a dɔ aya nu bee kɔ o gba kɔ mɛ bee yora ba anu-ee ama o gba de leece o sua kɔ e-nyor v-ee ni ne loo dorna ka mẹ ken o bee ɛm-ma dee doo mɛ e-na da yii bu a doo kɔ ma me a lu dum buu a yii bu nee a doo kɔ mɛ hu a lu dum taan a yii bu nee o muce lo dorna nee e-bee kua loo alɛɛ e sa so akpo bɛɛ kɔ mɛ nyor. ɛe-ɛeh m m da de wo ama o ɛm-ma dee kɔ lo nu a aata loo a doo kɔ poro poro a keere a yii gih bu nya nwoo e deghebyuo ra ya a nya wo duuh a le dim e-pya nwii kana bee dum naa le dum e pya nwii dorna so bɛɛ dum maa le dum pya e-e-paya e-nee e-a yii gɛ gbo e-ne ne. ɛ gbo yii hoo bee dum. But lo sor e-ihr a nya wo ama ken yé be nee gbaa ɛn-ma dee kɔ mɛ m bu alɛɛ e-nor e-gbo yebe nor ba gbo mce gbo aa yii yeba and sor e-was ɛm-ma dee doo wo adoo ko mɛ o lu nee e-wɛɛ bee le ken nu nee bca nya dee o nunee e-aznya dee akah co lo nee na ne ah oɛn-ma dee kɔ o yibe or so wɛɛ baao ye tɔ sa o su pya dumva ce doowo naa le-gih a doo kɔ mɛ mɛ sor waa aakon bɛga doo nya nuni e-ua buceten yii tɔ kpa sa ɛrɛ ba nu alo a kɛɛrɛ a kɔ ne kɔ nu wɛɛ doo naa ma sa o yira nor lo nu doo a yah pya lo num da ne zia e-dee aborhoo pya hoo nu da doo ko mɛ lo nar lɛɛlɛ e sa o yira nyor nor ber soga te muii kɔ mce kɔ bee lo nee bee su dbane tɔ kpa sa nor wo ama mɛ no ama mce nee kpugi m nu ama nor nee kpugi a lɛɛra nee a le nuwui kɔa sobwɛɛ duo sor ina sor a naa bee le bu va kɛɛrɛ a doo kɔ mɛ lo nwii e-u bea obe duo kɔ a doo nu a naa borloo naa le nu a be aa bu nyie yah a naa le nu a bee nor kɔ doo aya lo mi nee lɛɛ loo o da kɔ mɛ nee ama mɛ abɛa su akai ama pya nuree ama lo nu a lɛɛ na ye loo nor bee ko mɛ a naa ihu mi e-ale bee nor e- ko me mia ma kan mɛ ihu nu ale ɛ-doo no mɛ pya ka nwoi nor ba bee nor sa wɛɛ du yɛra bas mas nu a tere pya nee anu-ee lo anf doo doi alu bara su aame ken pys alu bara so nyorne o aba kpa aa le ba sa su nas tam. But pya beké naa doowo pya beke bip sa kɔ é nu a lu nu o de doo-a seh nu o da doo wa énor a lo da su dé nu a naa le a ba kpa ale ba énor a lo da su dé nu a de an nua a doo kɔ maa pya éba aa tɔ̃ kpa a li aa-ma kèn pya m pya gbene gbene lo nee ba loa nama nama nee e ba bee le tɔ̃ a ni-ee ama ba aaboro é le tɔn é pya nwii e bee da aa boro sa doo kɔ yebe ka yiraya a aaga ba ɛp kèn nu a mieah doo é lo ken é ali bara si a nya wo ama ken leera loo a fɛ pya nee é nu bee dé le é nyor bee kɔ mɛ da bee le naa le loo gbaaloo naale loo lo doo ne lo si ama okɔ mɛ é anya o doo nee pya loo si ama ken pya loo si ama ne bee tɔn doo ama ken nu a le ba é alu a loo nu a segne eeloo dee é nee é loo nee a naa ɛrɛ a doo kɔ mɛ maa a fera a le yira yah a nya wo ama ken a doo kɔ mɛ maa labalaba ale gara gi yira yah a nya-no pya müü be a dap ɛrɛ nu bee ten doo sa ba da de zia a doo kɔ mɛ lẽẽra loo a ee loo aba sor o tɔn tɔ̃ o waa ɛrɛ leera loo lo e lẽẽra ayah wɛɛ ɛrɛ dona a kɛɛrɛ kɔ wɛɛ si wee baa kh tɔ̃ and pya nu a ma nua doo kɔ mɛ a gbo agbo dogo ale yirayah pya nu é bee doo kɔ mɛ pya nwii é ba na ɛrɛ nu baa si aya e-nwi da doo ne sa o lɛɛ boro e a gboagbo dogo ne a naa le a aa wa ture kpuguru naa le a aa waa e ne pya ikorsi sa o kɔ baa fɛ wa nor a lu a tera loo e nu alu nu doo lo nua m pya nu e da doo kɔ lo nu alɛɛ é nor kɔ wa sa su bogene o kue wa a kɛɛrɛ ga wa bip E naa nu sa bia doo nu ama ken seh e naa nu kɔ nua ama mya doo ama ken seh pya lo nwii kɔ mɛ nu ba dé ba naa muɛ nu ba si ba naa muɛ maa ba ɔɔ wa maa é gbe a wa zia é gbè pya nu bae doo naa ɛrɛ bee e nu i dap bi doo ne sa bi doo lo nee kɔ nuɛ mɛ m su ah msua a tarre mya kpoguro lo nee a kɔ mna on kpoa bari lo nee ma kɔ ale a sia dɔɔ wɛɛ fɛ bari lo nee kɔ ale a soah lo ken ama ken aba sor yebe nee aa tɔ̃ ayah yebe é buɛteh e sa bee baabaa lo ken é a ten doo alɛɛ a bee dè zia naa le na lor nu e iye daga ba pya aibee kɔ sor sor mɛ pya <hesitation> pya poro pya nwii a yira ya a mi-ee lu ba pya a i bee norbee kɔ nɛ ba naa doo keh a borloo a do nu doo kpugi bee bee su daa nu ba su kɛɛrɛ kpugi baa bee su daa nu ba su kɛɛrɛ kpugi e a bara e kɔ ba e bee mɛ a lua a laba sor dede naa ma ken é beb beb é alii bara sia naa le ken pya beke bea doo so pya lo my ale doo-aya é mu a doo kɔ maa biu a eeloo yira yah and pya lo nu a doo-woo aya mora doo kɔ maa pya muii e ale yiraya a nwa-wo ama keh é pya nu be si be nan dap sia a doo kɔ mɛ biu a eeloo yeba ya pya nee pya nwii ba boo kpugi ba sor sia wɛɛ yaa naa ba su gbo ken bae doo sa ba de nu a doo kɔ biu a eeloo yebe ka keh so pya akpe akpe nor a lu nua a lap gi yora ya and pya akpe akpe mum é lu nu a naale pya beke ba naa nyor a bara doo-wo Pya beké bip ah nor a lu o a tera loo ba gbo é lu a nu a kii loo lo a tera é kɔ tu atera loo ba doo a lɛɛ loo ba su sa kuma tɔ ba dip ay nu a nwa sa o doo doo ama kèn lo nu nee o sia kpo é si gia a é ra bee sa lu nee é kèn ba ɛnma dee kɔ o da yii sa o yii pya lo ba bip a kɔ o da yii sa o yii pya lo ba bip a kɔ sa é nu lua sa o si akpo si yii akem amia se ba bweten é kèn a ten doo sa o ɛrɛ lo buɛ bɛɛ sa yii lo kèn sa doo nu mɛ o nee wa lo a bwɛ bɛɛ ba su a kpoe sa doo kɔ o yii loo sa o lu nu é i nyor i-ee kèn beke abara doo lo but pya biira naa doo doowo ba fɛ nee é alu nee é bee dap ɛrɛ ba nee é abara bara si eba fɛ nee é loo nee a kèn nɔr a lu nee a bee wa yere ba me pya lo nee a lo abara abara nwii é nɔr ba ãã bɛ nee doo ba kɔ lo a ɛɛ abara ɛ but lo ba aa lo nee é nee naa le lo ba fɛ wa aba sor a doo kɔ mɛ mɛ é nu yaa ɛb a na kèn mɛ <hesitation> a naa le doowo.